Më pëlqen të vesh pantalona të shkurtër, sidomos gjatë verës. Pantalonat e shkurtër janë të lehta dhe të freskëta, perfekte për ditët e nxehta dhe për aktivitete në natyrë, si të shkoj në plazh o të bëj ecje.